Sifat sifat orang kalo kite mau nikan ama <hesitation> orang nih, kite pelajarin sifat sifatnye tuh. <hesitation> asal usulnye, anak siape, sodaranye siape, orangnye kelakuannye baek kagak, keluarga terhormat kagak <hesitation> kite selidikin tuh kelakuannye, ampe ngaji ape kagak bisa sembahnyang kagak die, kalo kite kan yang penting agama islam, sembahyang ngaji. udah bisa ntu. kalo semuanye udah bisa ngaji nih, kite selidikin lagi tuh keluarganye latar belakangnye gimane, <hesitation> enak kagak keluarganye gimane, sodara siape. nah kalo udah cocok kite, mau nikah ama die, nah kalo udah nih <hesitation> saudara <hesitation> saudara suudaranye yang baek, <hesitation> saudara saudaranye pada baek, kalua anak mau nikah kite saranin kite nasehatin anak kite, jadi istri yang baek, yang soleh yang patuh ama suami yang patuh jaga rumah tangganye jangan macem macem jadi bini. yang istilahnye sejalan ame laki kite, yang nih, kan jadi enak jangan betentangan ame laki, kalo laki kate gini kite turutin laki kite omongannye, ga mungkin laki ngejelekin <hesitation> orang kan, bilang gitu nyeburin kite ke kali kagak, ngomongnye pasti laki ngebagusin ngarahin kite kesono kemari, kalo anak laki kite bilangin, kalo berumah tangga sayang bini, ye sayang bini kalo loe punya rejeki jangan pake istilahnye ngumpet ngumpetin serahin ama bini kite duitnye gaji kite, semuanye kita nih ntar minta ama laki ama bini kite duit, buat beli rokok misalnye bilang gitu, nah ntu bini juga pasti ngerti, pasti ngasih kalo laki <hesitation> kite omongin deh tuh bini kite, nih duit gajian buat beli ini beli ini, cukup cukup cukupin sebulan gitu.